I tedesch a sun cunusü perché a sun ënt ël mund a sun cunusü perché a sun ëncuadrà, al an ün'etica dël travai molto avanzata, al an tante bele cità veie cun tanti tanta art ëndrinta e a sun stait anche cunusü ënt ël mund për la müzica ch'a fazìu i soi abitant